बाथ टब का सोचान, तो सबसे पहले आराम और सुकुन की याद आवे। गर्मी का दिन होई, तो ठंडों पानी से नाही लेवा, तो मज़ो अलगी हुई जाए। और जाड़ा का दिन में गर्म पानी से नाही लेवा, तो ठंड दूर हुई जाए और मज़ो आई जाए। बाथरूम, <hesitation> बाथ टब में पानी भरीला होय तो बेठी के ऐसा लगे जैसे पूरा तन मन धन हल्का होई जाए। इका केई बार <hesitation> झाग और सुगंध वाली साबुन के झाग में बैठ जाई ता पूरी ताजगाई मिली जाई। छोटा बच्चा का भी बाथ टब में बैठाई जाई ता उनका अच्छा लगे, छप-छपावेन तो उनका घना अच्छा। <hesitation>